إذا تبغي تحسن إسلوبك في الكتابة جرب ها النصائح إقرأ أكثر، إقرأ مقالات <hesitation> أكتب يوميا حاول تكتب يوميات قصيرة <hesitation> إجمع ملاحظات <hesitation> اللي هتعجبك في إسلوب الكتابة الآخرين يستخدم لغة بسيطة. <hesitation>